Yaltangɛ, yaltangɛ yadda bɪ nwaatʊ yaltangɛ kɛ, yaltangɛ, yebu a kʊn ka shɔ yaltangɛ kɔ, kɔrfɪ a kewɪ kɪ, be ba shʊkkɔ, ka shʊkkɔ kɔ. Kɔn dɪ yakɪtɔ, ka yakɔ kɔ kɔn dɪ dɛbtʊ dɪ fatta a shʊlɪ. Yebu kɔrfi shʊ a yɪmang bɔ shasshɪm shɛdɔ wɪ tɪmmɛ kɪngnɛ dɪ mangtɛ, kɔn shɪdo Yebu a yɪm mɛ, babɪr ɪng wɪ ka bɪ nwaam dɪ bɪɪm kɔ, kɔn bɪ dɛbtʊ babɪr bɪ chɪddɪtɪn, marashɪ ɪng wɪ ka bɪ nwaa lam shɪ a bɪɪm kɔ, bɪ dɛbtʊ marashɪ bɪ shɪddɪtɪn, ɪng nungde Yebu a fan dɪ nwaa tɔ a wɪ yaltangɛ kɛ. ɪng shɪ nwaam nwaa, kɔrfɪ wɪ a fabɔ babɪr wɛ, bɪ fatɪm fatɪm kwaan bʊm, kwaan shɔ nɔ nɪ nɛ, shɪ dɔ ma kwaan mnɪ a lambɛ ma tɪtɪn a fɪ kwaan mɪn a lammɪn nɛ, bɪ wangɪn nwashɪ nɔnɪ bɪ fattɪn kwaan bʊm bɪ wʊtɔ dɪ shɔ nɪ, ɪng nungdə Yebu, Nwaam a wɪɪn yaltangɛ, kɔrfɪ kɪngnɛ kɛ, nungdə tʊlangshɪn a dʊb mɪ nɛ, nwaakɪn yaltangɛ ɪng chʊm-chʊm, binəng nwaam-nwaam, ka nwaa kɔ, dɪ shwɛlɪn yɛmɛnshɛ dɪ daam fattɪn bɛɛk-bɛɛk bɛɛk bɛɛk bɛɛk a dʊr shɪn, binəng nwaa fam shwalɪm yɛmɛnshɛ ɪng chʊm wangta a kʊrɛ dɪ daan bɪ fattɪn mwarɛ bɪ fattɪn a wɪ shɪdɔ wɪ <hesitation> dʊb yɛmɛ mɪrɪb wɪ dʊrtɪmmɛ kɪngnɛ ba mʊr shɪ kɪ, shasshɪm tʊlangshɪn kɪngnɛ bɪ nwaatɔ a wɪ yaltangɛ dɪ shɔnɪ, ka bɪ shattɔ kɔ bɪm diir nɪbɔ firim mɪ tʊlanshɪn. Binəng ka dɪ nwaatɔ kɔ, nwaa fattɪn mwaar babɪr, binəng nwaa fattɪm mwaar wʊni wʊshɪ wɪ binəng nwaa fattɪn mwaar bɛttɛlɪ wɪnəng wɪ bɪ ngaltɔ shɪn tɔkɪ kɪ. Dɪ daan nungdə tʊlangshɪn wɪ kɪngnɛ bɪ nwaam yaltangɛ kɛ, a nungdən nɪbɔ firim a yɪm nwaa shɪ kɛ tɔ Yebu a kʊn wɪ shɪ naan wɪ kabɛ ma kɛ kɪm wɪ, Yebu a kʊn wɪ shɪ nungdə dɪ nwaa tɔ a fan dʊr shɪn a mʊr shɪ lamte kɔrfɪ kɪngnɛ na fa batɔ wɪ dʊrtɪmɛ kɛ. yɛbʊ a kʊn wɪɪnshi chiddɪtin babɪr bɪ wangi nwakɪn kwan sho iɪng nungde bɪ nwam a wɪɪn yaltenge kɛ. a yiim mɪn iɪngbeech shɪdo wɪɪn a murɪn dʊr mɪ mangtɔ bɪlangkɛ dɪ shoni, iɪng kɪɪn mɪna mekɪr kɛton yamba yamba iɪng wangɪn limshi a dʊr mɪn iɪng mekɪ kɛton yambayamba iɪngwangɪn limshi a dʊr mɪn iɪngt iɪngmar kɛto yamba yamba kɪɪnrfɪ mɪ narts kɛton yamba nibe mɪ nwa mɪna mɪn bɪtchim dɪir fanshe wɪɪnya yoni shini wasshinne kɛ a murɪn mekɪr kɪni shasshim kʊ a murɪn kɛton yamba nakɪr mon iɪng mweril mɪn mangtɔ mweril a dʊr shɪdo nungi a kʊ a dabbe mɪn wangɪn inangkɪn shʊ kə mɪ dʊrrum botto wɪɪn ma mekɪrim yamba kɛtoon yamba a fɪ ba mekɪrmekɪrre kɛ kʊ wɪɪn mɪ mekɪrts kɛton yamba yamba shasshim tulangshim naan wɪɪn dang kəbɛ ma kɛ kɪ iɪng nunde wuni dɪ bɪtte kɪɪnn bɪ kəcchits yɛbʊ a kum wɪɪnshi chddɪtin iɪng babɪr ɪng fɪ, fi wɪ nab wangɪn shɪdɔ wɪ Yamba a nɛɛn wɪ shɛ nana ma yiim bʊttʊ mɪn dɪ shɔ, kɔn ma toom nɪbɔ fɪrɪm, dɪ shɔnɪ kɛ, kɔn dɪ sharta a mʊrshɪ. Tɔ a mʊrɪn kɛtɔn Yamba, ma twɪram fɪ tʊlangshɪn, ma yɪ kɛrɪm nɪbɔ a mɛkɪr-mɛkɪr rɛ, ma yɪ kɛrɪm nɪbɔ mweril, ma yɪ kɛrɪm nɪbɔ nɪ ya yaam dɪ tadɔn Yamba. Nungdə tulanshɪn wɪ ma fan dʊr mɪn a mʊr shɪ kɪ. A bwɛrɛn wʊnɪ a mʊrɪn duwe a mʊr lɔ balla, nɪ fatɔ Yamba dɪ tɔ nɪ, nɪ mʊtʊ nabɪyang, nɪ mʊtʊ wʊtʊm na mʊm battɪn tɔ lamtɛ dɪya Yamba a mabbɔ yaam nɪ yatɔ a mʊr lɔ balla kɛ. Tɔ Yamba dɪ fʊkto shɪ kɔ wannɛ dɪ nɛɛ nɪɪn dɪrr mɪn a fɪya shɔ kɛ, shɔ sha mangɪm mangɪm yaam yɛ mɔ, daan shasshɪm bɪ nɪ, nɪ mangtɔ wɛ ɪng ka shɔ wɪ shɪ na yɪm yɪm kɔn nɪ tɪtɔ a tɪbɪr nɪbɔ kɛ ba. ɪng nɛ kɪn fɪbɪn mɪn yɛ wulə mɛ Yamba kɔn Yamba dɪ tɔɔn dɪ shɔnɪ. Yamba dɪ toon, mɪ yatɪn yaam yɛ nɪbɔ firim, dɪ daam a mʊrɪm shasshɪm nɪ mangtɛ, fɪ ma na karrɛ Yamba nʊngɪ nɪ mɪnɪ nʊngɔ, kɔ nɪbɔ nɪ dɪɪn nɪ mɛkɪr tɔ wɛ, tɔ kɛtɔn Yamba wɔ a tab naan shʊ, ma ya naan shʊ. Ka bɪlang kɛ ɪng wɪ kʊ ka kɔ ka yɪkɪkɛm dɪ daan a mʊrɪn yam kɪ yattʊ yaam mɛ. Ka bɪlang kɛ ɪng wɪ kʊ ma kɔ ma tab kɛ mwɛ a naam tɛɛnmwe, ka bɪlang kɛ ɪng wɪ kʊ ma kɔm kɔm shɪdʊ wɪ a nam fɪdʊ a lɔ balla kɛ ɪng kɛ kɛtɔ a dʊr shɪn, ma kɔ a mʊr bɪlang kɛ ma kɔɔm daan nɪbɔ firim a fam fɪbɪn a mʊr shɪ, a mʊr kɛtɔn mɪn dɔ mɪ kɛtʊ wɪ. Tɔ duwe ɪng tʊlangshɪn wɪ nana na kʊn na twɪrang a lɔ dʊrtɪmmɛ kɛ, <noise> kɔn a bwɛrrɛnshɛ naan wɪ dang mɪ kɛtɪ a mʊrɪ duwe ma mang a lɔ kʊyɛngɪ kɪ a tɪbɔ, a kwaan duwe tabkɪn tibir lɔ kɔ ɪng tɪm bɪ shɔtʊ nɔnɪ kɔ ma twɪɪm mangkɪn duwe a tɪm bɪ shɔtɪ a tɪbɪr lɔ, ma twɪɪn mangkɪn dʊwɛ wɪ tɪm ngar. Dɪ winəng mɪ fɪɪr tɔ bʊttʊ mɪn, mɪ a mang nɪ mɪna wulən duwe wangɪn ba mang yɛ dɪ shɔnɪ wɛ tɔ ka wa nɪ shɪrr ɪng yɪɪm nɪmang sha yɛ nibɔ firim. Ka mɪ yɪ tɔ yɪɪm nɪmanshang yɛ nɪbɔ firim dʊngʊm shasshɪm wɪ nɪ wɔ ma kɔ Yamba a kʊngʊm kang ma a dɪɪ a tam kang ma, mɪ yatʊ yaam yɛ shɪ. A tam kang ma mɪ bɪttɛ shɪdɔ a nam ɪng na chakkɪn kaka kɛ, tɔ naba, naba dʊ nɔnɪ nɛ wɔ, shɛ ma nɛɛn a wɪ nɪɪn dɪrr mɪn Yamba.